Ndreto aby ñy karazany ñy firenena :- Etazonia. - Frantsy.-Chine.-Indonezia. -Brezely.-India. -Kanada.-Meksiky. - Japon.-Alimagny. -Italy.- Agletera. -Rosia. -Kanada.-Sodana. -Afrika antimo. -Ostralia. -Ejypte.-Madagasikara.-Argentiny. -Ekoatera.- Nigeria.-Tailandy.